Akap et dongiri malanka mi kurikruri mi nar mi gar agap no bitch bu kapnitch na chang minoi gi mute ater mutkot lusinan mi kapnitch mine ate kuli simi bigene simtime mi kapnitch ate kulimi simi benga man ete beneri wekat ate watkalaite ate dokaiti ate dokai talaite ate dokai talai te vawangutch dia varotar rakota mi muraru nugai momo wendir mote sim time wa mioromioro vendir akap momo malanan mon alevu te kebe masa nambaunt ete mar wasuri malana tegkera viu wasai mowind mo wavancointch murai gai kap pate simti gete ngan bumuttabar bu kapintich gisor sor, sor sor &wesik malus rakot mo wa sang ge. Mo ite san wodon kiteu karan mi kurikuri malan akap no telikaritin akad te malan masa nabaut etewit na kulingo kavo ngaman kavo nain petnitch i wet na kalai akap malan but malan sim bu time mele bisi na ete san ete momo ete woworotan bu mandar mo wawagitch nambut osa nambut iete me worotan simtar megeiveri ota ka evo mi mai gui ke demari bu kapinatch ta kelai akap wout mo kalaka tai te an ete degere wekap wet ni namo wit nga ching ga kaching chang. Masa nambut ete degeri ma te akap bu kapnitch kubud kalaik kaite kar no bor wit sasa nambaut time ete kambaut menen mi ete dere murnga bu radnitth malan mi wawagitch bus na bit sime tim ate bitch.

Ite malan deng kulang te me e malan e ma ang e sim taim e ka deng kila kapnitch nedegering we katca or kain kapnitch taugasa wato kasing wakaput me sansai mi temedann kalai gantai talusa matur tagasia kinamirsur na mi chur a asetemeteme tao sim matur itagusinr na mi chur a sim temeteme watur itutur tengotor a dank dank aru me nekune me me kenekene riru mi ne me kalai beris otis mis sai ekap demguran ewata kene palo palo wanori mon palopalo vanomon ite engivai me yang tasi ngiangi gi ken kupangan gema akalai ria aklia nu miri wakot sini bu kepnitch sim bulai a kelai agit nom bit malanan ok etedere e kedeeri we akap. Ot te wit palo. palo. palo palo ka a kit te sun, rorow sun a nge timei. palo palo vaton bu karot et te no dengere, ma kei kup bu kepnitch yang at te duice no. Sim time bu kepnitch ate duice mo ni etsen a kap et te vit na dengere ke. Madar bu kepnitch nge a kalai mo ni eveo sigi va malan gi kelei mo ni etsen a kap bu kepnitch no kalai etsen mi vavanitch ta mon malan, sim time mi vavanitch ta mon malan. Et dengere mi rangore ngas te a ra mana saran te menken e sinikinit va sim time ke sinisinit vator ke masa ke masa kawo ke masa kelei te sim time ge tem no kai ni masa kalai wit en no te kulei te no ka mr asa a kalai te sim time git te pevin a kap it dengere mi kinor sim ba kupkup. Awot takasi buas ra lait te su na ikup bambu ke san wa banut itegerio tiwan sasa nambua yia roge so re kalai ero re dis kalai e sor me ra kalai asim time bu ngue meme ta rouge ra ta na ke ma su la la ne ke bu ku le gema me bekitichan meteri san mikine sinikiri me sa mu leterege saturi. Seme tekemitar musmaun metekine simur be mismala kene kenegiage e warose misine bokai e misine kema menje dok kai negue ega buges ni ine kalai ni sakot itetengai e me ne sakur itete na kalaie itete tegai e priminster kala sakor te beng ning gure e kor be mite ma wari kene me kenesor kenesor kenesor ite be te ta ba kura noan sim nme kene ie me sor be ke tiguar ete me mi ber ikar vur we kine sakai sakai Me mi madar konp de sur kava sanga sawa ai malan ande simi tine ate malan ande re ma misa kia mu ni vasulia a vafur saviamoni a vatur saviamoni suri ta vasulia ta ma kina kopoko kenga ke matur kana mi sulai ma sikin me et ta sikin ngan et ta kina denga et ta kina denga kop mo kepnitch kina kalai etsen bu kepnitch et ta denga e ke ta a kap a kalaimo ra e e wu ta kasep ta ve bo kesep mi kovao mi mure sin bo kepnitch ta sanga a ia sin bu kepnitch na sanga ia a kap me kinne vanvandu sarei sim time ke no van vandusuri a kapa gite kini kalai kini kalai kalai kini kalai kalai me bu kepnitch kini sosor time bu kepnitch sorsor a kapate et tem no num ngan ba giteno kalai